الكتاب لي اني يعني ارشح انه احد يقرا هو كتاب رايت الله للدكتور مصطفى محمود حيل حلو هو ديني يعني بس انه يحجي عن علاقتنا برب العالمين وشلون احنا نكدر نتلمس قدرته ومعجزاته بالاشياء اليومية الي نمر بيها